आज मै यहाँ बहुत मेलके प्राकृतिक प्रकोपके नाउ बतैना चाहत हुँ। जैसेकि हालाचाला, भुकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, पहिरो, सुनामी, आँधूतुफान, पथरा पानी, मेघ गर्जन आउ चट्याङ्ग, हिँउ पर्ना, गर्मि लहर, शित लहर, धुर आँधी, बाढ, खडेरी, हिमपहिरो, महामारी, जीवाणु संक्रमण, भाइरल संक्रमण, कीट प्रकोप, बन्यजन्तु संक्रमण, कोरोना भाइरस, बनमे आगलागी, तेल फैलावट, उल्का पिण्ड गिरना आदि।